<hesitation> וואס די נוצן פון מעיקאפ איז. מעיקאפ איז שמיראכץ וואס איז געמאכט צו נוצן צו לייגן אויף די פנים צו קענען איבערדעקן די פנים. נמשל אויב מ'האט <hesitation> פימפאלס אויף די פנים מ- אדער אזאלכע מינע זאכן קען מען עס איבערדעקן. <hesitation> ס'איז אויך דא צו לייגן אויף די לופן ס'זאל נישט זיין בלאס אדער אויף די אויגן....